<noise> itabia inunu jindinukwa kuvajango nao- navanga vivi- vinienga apanzi, <noise> u- uvidova sana, <noise> wedova sana, alafu, uviwumba imbombo najumwene jiva, <noise> alinitabia nunu sana, alafu iva kaja makundi kalya, amavivi ivari namakundi kalya manunu. Haya uju andoiva ilinitabia nunu sana <noise> nanjune mwenyewe ndinokwa avanu vandaula <noise> kwasababu iva ivombe imbombo, alafu idoka sana kwanguluve unguve kiyoni ikikukyakupa. <noise> Vati ndaka jividova, iva kaja mwiso, navidova ipata kidova. <noise>